Woodi jei be wiyata dum hottollo, woodi ɓeɗon wada be rooba, woodi ɓeɗon naftira leda, ɓeɗon naftira be nylon, woodi wooɗi, woodi silk.